Dza mebɛyɛ nye dɛ ɔnam dɛ ɔyɛ dɛn ara a hɔn so wobotum me ntsi mɛper a na matwe hɔn efi bea a nyimpa a wɔwɔ asaase yi do tse kakra a yɛakɔ bea nkorɔfo nnhyɛ daa nnyi na mewɔ akodze bi a motum medze asɛɛe hɔn a medze edzi dwuma dɛm aber no. Annyɛ dɛm so sɛ mayɛ nhwehwɛmu ehu hɔn ekyiwadze anaa biibi dɛm a, mahwehwɛ beebi a wɔwɔ na mede aka hɔn. Mususu dɛ meyɛ ne dɛm a ɔbɔboa osiandɛ meyɛ dɛm wɔ bea a nyimpa tse a, dɛm nkorɔfo yi ara no ebi a na hɔn so wɔayɛ biibi a obetsia anaa obokunkum afofor ntsi mɔtwe hɔn efi bea a nyimpa bebree wɔ na menye hɔn edzi esi.